Akory e! Aha! Da mamavatsy iaho ato riano fa da ialatsiny fa <noise> tsy ho avy am gny fisakafoagna gnagny tsy hangala baraky avao. Fa hainao avao gn'aretikibo io k ra mangala baraka tampoky zay. <noise>